La k'uxulb'a'ay reh pues ke laa nkojoora yahwur re' la pul'ik han xnik'ux laa pul'iik wila cha tiempo reh pero si nik'uxum cha entoon la pul'ik nokorpiim reh ruu' re'ee nrik'ab' aka pix rik'a' ka xunakat rik'ab'ka re'ee qab'eh loo' re' lo ke es zanahoria lo ke es chamk'iix ha' reh nakorpiim rajaam rik'aman ka no se si ka'ab' o ixib' hora reh nakorpiim <hesitation> naye'em ha' ruu' y naye'eem qa onteera riq'omil reh re'ee reh suq nrila y nirk'an ka lo ke es re'ee ak'ach reh pues y nrik'ab' aka ja'ar miga de pan rik'ab'ar ka reh suq chila y ch'ahqon cha riroq'omil reh re'ee reh kurik nrila lo ke es re'la pul'ik ke re' nik'uxum cha han y ke pues yah suq reh nak'uxum y re' la ke maas nk'uxura yahwur pan qatinimiit ke es pa'laq ha' va